Yimɓe Norwees en, ɓe yimɓe laaɓ'ɓe ɓernde, deƴƴiniiɓe. Kamɓe so ɓe njawtondira fey ɓe ɓuccondirtaa. Juuɗe ɓe mbeeɗondirta. Kamɓe duu ɓe yimɓe leeɓaaɓe. Aya, <hesitation> mi meeɗay yaade norwes, <hesitation> ɗo sifa an haaɗi e maɓɓe.